﻿ <hesitation> toh naka shago, amma na eka waɗayi a kwarau, ma shirɗeka arfe waɗi ma ƃedi, to se na gutkaye, sannan kuma na tati arte ƃanne ma burbadi to nayi ntubai se arfe bacibeluta beɗi, duk na akata shago nazu zigir ma abinci, to arfe baci ,balu na taunekaye, washa garima, na shinɗe arfe kunu na zina gafta waɗa mandi na eka fatta fashi nananka badne a donno na ekata waɗa fate kata ka ka'i tose na gutu wanai, giɗtau, sannam na huti, to kullum dai ma akata gidaƃi, saboka manɗi mu mayaka tsiraka mutuncine, mu nanka memmandi mala hinabai kuma dolene mu cawe jaura a donmu, toh kulun dai na eka gidaƃi, cawanna eka rakin ma asku amma ance da yake zu ɗautaka ma maiwa na ekadi wambai, na tinge a lawanau amma kullum ma duniya na 'yasi birbaɗta duniya waike na fate ka abinci, na dambaka kwano, kunu, kwano feɗu, to mu iyaka gidaƃi ka badneyi na ekata bautekau, to shinine jaura mandi na ekau kenan fatta munde kuma na eka a shago yawwa na enaka a shagoye sannan kuma na yintu a kwarau amma de na na shinde karfe beluta beɗi, kullum ma duniya na ina gidabi to de har muwaka mummandi mu taka a zuyi saboka mandi. menyi euta ka gala baita sosai to dumude aimune de ma bitabi gidaƃi to mike eutaka tsada, ankuni ka janene men ka janneka ɗaci ka taukaye tanka da gaɗtanka qwayim tufa tanka ma gidaƃi, qwayim nasaratikama dowodi ka walika a bo askuyeka wetu memmandi ka janetubai, ko nera baɗu yan ka ka'ibaiye na bautatikabai. to dai ma akata waqanci gidaƃi don anca kice ma akata tingenta galabaita kenam to, mazu qoqariyidai mu iyaka gidaƃi kwaraku lewai "yako tod dumunkam inakam nandek abai amma lewaina "yaka kwaraku ton ndakama se a auye bimandi cawanmu tingeneka to inine ɗafaka tara a biti don a jaga bi mandi ma akai ance kice kokaka qwayim tikama na baratika tarabai to amma se lewai ɗafaka taraka siyasu wabinka "yane kwarakuye sannan kuma da wadima taɗu belu taɗu kunu agitakwarakuyi <hesitation> to mazu. Ko ka "yu askuima ka bai doma cintau nzarataka menyi giɗka bai sai daimu "yakaudomacin lewai tika na nhina dika ma ka nhinaka zabe a bokau. mu da "yan askui bai dai macin macin mazu inase gidaƃi doku mandi cawan mu "yaka asku kakai gɗ mu tansikau ka fuzau a akatumu muka kakiwanbai ancai sai da kanadi memmandi ka wakaye ank menma carya belu anka kunnu mu dayan inabai mazu inui memmandi ilene bonaitumu kenan jire dumu kah ma akata bone ma akata bone.